Eh ndikka jannga haala ceede Ko sabu ngal, yimɓe foti waawi sosde noyiɗɗo e laawol tawa leydi e nder caɗeele. Economics e finance no waawi heɓugol maɓɓe ngal on, ko fayde ɗum e tawti caɗeele e noyiɗɗo e keewɗi ngam ngoodi.